କିଛୀ ପୋସା କା ଜଲା ରୋଧୀ ଏବାଂ କିଛୀ ହୋଈ। ନା ଥାଈ ବାରଣ ଜଲା ରୋଧୀ ଫୈବ୍ରିକ ସଂପୁର୍ଣ ଭାଵେ। ଜଲା କୋ ଅପରୋଧ କରୀ ଥାଈ ଜେଵେ କୀ ଜଲା ପରତେ। ରୋଧୀ ଵାଟର ରେସିସ୍ଟେଂଟ ଫୈବ୍ରିକ ମାତ୍ରା କିଛୀ। ପରମାରେ ଜଲା କୋ ବଂଧାଈ ଲୋକୀ ପାରେଂ କେଂଟୋ। ସଂପୁର୍ଣ ଭାଵେ ଜଲା କୋ ଅପରୋଧ କରୀ ପାରେଂ ନହୀଂ।